Ka à bá kpàtà ákà <hesitation> anikɛ́ à ɖó ówó so ɔfɛ́ wa blɛ̀ɛ ówó so ɔkɔ̀kɔ̀ lèe wa ɛnɛ́ɛ̀ iku klekle màa jè kɔ́ banìi ɖíni kɔ nyó ɔ̀kùɛ̀yɛ íkàtù. kɔ́ kpàtà kɔ́ mu ni ùú ne keɖe keɖe keɖe keɖe, kɔ́ yilɔ̀ ka ka kɔ̀ mu ni ùú ne à nàáá yilɔ̀ wulé keɖeŋu kása <hesitation> kayi àbá tùu iklo nyo ènù tè à nà tú nyo. ú ná jɔ kó zó so ɔkɔ́kɔ̀ lèe wa elí ɛnɛ́ tè à nà gófà ha bɔ̀sììkpɛ́ ɛnɛ́ tè ni é nèe yè bɔ̀sìì. Awu búá ówó bòó sonì ayubí ululuulu búá, kele àni èé fe ɖè áka ùŋle màa ɔyu, íɖìkà ɔ̀yu ɖìigbo ɖìigbo màawu búá nyoà áɖi ɛnɛ, áná fíàà ɔwɔ sòwa, áná kpàtà ákà ígbɔ ɔwɔ nì tìnì bɔ̀sììkpɛ́ɛ̀ ɔwɔ náka ká àá ɖe ɔyu lɔ klekle kása <hesitation> éèmì, ɔwɔ nì màa bu nyo ínɛ lɔ lèe yá émi lɔ plémú bùú ɖe ɔyu lɔ. úni sú úni mla ni kàɖi òó so ɔkɔ̀kɔ̀lèe wa iku klekle màa ówó bàá banìi ɖì ni kó tú ɔkùɛ̀yɛ kó nyo ákà, kó kpàtà ákà kó mu ni ùú ne kó mu nì íkàtù lɔ ɔ̀ɔ́ ne kó yilɔ̀, kó yilɔ̀ ɛnɛ́ kó lulù áka keɖeŋ kása kàɖi ówó bèé tìnì bɔ̀sììkpɛ́ lóo <hesitation> kàɖi ówó bèé ŋè iku lóó tè kása ówó bà zé ŋè ù sù ɔmla, íkàtù àkpàtà mlàa ɔmla náka náka náka tè. ayubí wùlí wúlí màaɖu búá nàáá zi zàa haówóò. Úni sú ùmla kɔ ɔ̀kùɛ̀yɛ lɔ kà zá nà zé ziówò. Tè yá ígbɔ ɔwɔ gagla ɖòó so wàa tè yá à ɖatu ɔ̀kùɛ̀yɛ màaɖu ɔwɔ ɖàá kpàtà áka <hesitation> bɔ̀sìɔ̀kúkpàtà ákia ìzì ɖíigbo. Ígbɔ ɔwɔ gagla sòwa ígbɔ ɔwɔ nyo ɔ̀kùɛ̀yɛ lɔ áka ígbɔ ɔwɔ go so bɔ̀sìɔ̀kúkpàtàákia tè, àá kpatà ánàka tè àáa kè iku màa ɔwɔ dò nàáa kè. Úni sù ù mla kózá kpàtà ákà kàɖi ówò òó so ɔkuwèe wa ɔkɔkɔ̀ lèe èéè, ɔfɛ́ èéè kpàtà ákà kàá nè.